Jää e kiee’ e <hesitation> e e my ää í’ e <hesitation> e tɇɇ úú’ dsa re fⱥⱥ’ra jö nɇ la bii kie’ ‘ñéé my kiä’ ñee dsoo ‘ná’ li kuii ba úú’ xé’n ru’ la bii bii kie’ xa jé re jïï ba úú’ fɇ’ jiá’ jé <hesitation> jé re jɇɇ úú’ jö xiro my tó’ kié’ xiro ñe dsoo o ñéé my my tó’ kié’ ta na nyy kie’ jö re fⱥⱥ’ ra jö kie’ la bii kie’ ná’ re jɇɇ ba e jmí’ e re dxee’n úú’ o ere ín kiä’ úú’ jö kie’ jö kie’ mare ín kiä’ úpu’jö la bii kie’ ‘ná’ e li kuii ba úú’ jö e e <hesitation> e e la bii kie’ ‘ná’ re jɇɇ ba ‘ñee my o ‘ñee dsoo jö jmý’ lýn xi xi jmⱥⱥ tá, xi uó dsi xi jia’ san, kie’ la fýý’ ro ná säna au pero re fⱥⱥ’ ro ra e re jɇɇ jö xi ä’ kie’ jia <hesitation> jia bin lýn dsa la <hesitation> la jy tü jóoó kie’ ñe my i ñée dsóo la bii ‘ná’ re jɇɇ jö xi jia’ bi lyn dsa iä la kö jóoó jö xi jóoó kié’ ñee my xi jóoó kie’ ñee dsóó <noise> kie’ jjö xi <hesitation> xi e e <hesitation> e xiro ä’ kie’ my la kuii dxó úú’ jö a jia’ ro re fⱥⱥ’ra jö e jé jan syy’ o kö jmý giⱥⱥ e li kuii úú’, ‘ná’ re ngýn <noise> ka fý kö tü jiñi ba li kuii úú’ dsa <noise> e la re lí fó’ e re tɇɇ ú’ jö. ‘ná’ re jɇɇ ba xi ñéé dsóó jö ä’ kie´my dxá dsi jö e fa’ ‘náá my i ‘náá re fⱥⱥ’ra jö nɇ o ñee mý xi ä’ kie’ ´náá dso i i jɇɇ kie’ re fⱥⱥ’ ra jö, nɇ ro ä’ my tý fⱥ’ ñee ‘li xi iää jö e nɇɇ fⱥ’ a la dsoo i e nɇ <hesitation> a la dsóó i jmá’ my roo i e ‘mo lóo i i kii’ tⱥ’ dxó i ä’ kie’ dsoo i ir <hesitation> iri kuɇɇ ‘no mý guii dxó fⱥ’ jmý jö a la i i dsóó, kí dsóó i re lyn la’ fⱥ’ dsoo kien la fý’ my ba i la nɇ ba re lɇ ló ´li xi iää kä my jáaá re fⱥⱥ’ra jö, jan dsóó i i i <noise> i sÿÿ’ ýý i ja’ kiä my bóó’ kié’, jmy dxáaá lɇ pí ‘lú’n lɇ e mi jmⱥⱥ ta i i ba dsóó fⱥ’ i i ba ä’ kie’ dsoo jö’ e re kuɇɇ ‘no köö my guíí dxó fⱥ’ i jmý jö pero jmýý ere nɇ my guá’n ba jö, my guá’n ba jmýý e re nɇ jö, jan dsa i ä’ kie’ e e <hesitation> e ä’ kie’ dxún e re tɇɇ jan my re fⱥⱥ’ra jö nɇ jan i ä’ kie´e jmⱥⱥ ta i ä’ kie´e dxa dxi ñí jö e la re lɇ re a re ngýn kiä’ my kien, kiä’ jöö i i ba jan dsa i ä’ kie’ e ‘náá jan my i ä’ kie’ ‘naa re jmⱥⱥ my guíí kiee’ kiä’ jan mý, <noise> jää la’ ba jö.

E jan <hesitation> jan dsóó e re nɇ e e bii jmóó tá jö, jmóó ka juý ta e <hesitation> e e ka gín ka juý ka jmóó kuyy ka o káá’ kuⱥ iää’ re fⱥ’ra jö ejö ba ‘néé’ ta xa je lⱥ jö jö ka dxáá jö ka gín kää juyy gaa jö¿ ‘nó’ jy ta, kiela’ jö ka gín kä ‘ngö’ jmyy e dse týn fý jy e ‘ná’ kié’ e re jmóó jy my ‘ñó kié’ re fⱥⱥ’ra jö kie’ jö jö e ‘ná’ re ‘ná’ my ba ‘né jö ma re jmóó jy my ‘ñó kie’ kiela’ re fⱥⱥ’ra jö kie’ mii my kö jiama ree íí a i ma xen my i ä’ kié’ e tⱥ’ kä ko jy, kää ui tóó jö e ä’ kie’ e jmóó jy jmy mó e la lɇ jmoo dsa jáaá kä my jáaá, jmyy e re nɇ jö tá’ xi mýyý a jiama ä’ lii xen i ta jmóó, jiama ä’ lii xen i tⱥ’ kä kó ji kó tóó kiee’ xaa jmii jö e ä’ kie’ e mi tyn e la re lɇ e re no re guⱥ my guíí my aä í kiá’ dsóó kila’ ba lɇ my jáaá jö e xaa jmii ba dsóó re nɇ my re nɇ e ee rem y jö ñóó’ jö e la re lɇ e llⱥ’ re jmóó ta ela re lɇ e re á re ngýn kiä’ my kien, kiä’ jöö ejö ba jö re fⱥⱥ’ra jö e e <hesitation> e fⱥⱥ’ra e my guá’n my guíí re nɇ jiama ree íí ta jmí’ re lɇ re dse á dse ngýn my guíí kiee’ jmýý e re nɇ jö e jö ba jö re f ⱥⱥ’ra e bii ‘ná’ e likuii ba úú xii’ jö. E re jɇɇ jmí’ ba ‘mi’n e lɇ my guíí kie’ la jan jö e la re lí fó’ e re a re ngýn e la re lí fó’ e jia’ re ti re nii e re tún úú’ jmýý kÿÿ jöe jöi ba ‘néé’ jö e re fⱥⱥ’ra jö e <hesitation> e la bii ‘ná’ ‘ná’ e re jmóó í’ ba tá’ xii’ jö e la ñó’ ga re tɇɇ uú’ ki la ki go jö re fⱥⱥ’ra jö e dse gin my guíi e li xen jöö dsíí jö e re jmóó ia jü jö, la’ ba ‘néé’ e re lí fó’ jö e re lún jö.